بطورِ رٮ۪سٹرٛورَنٛٹ مٲلِک ییٚلہِ کانٛہہ خٔریٖدار تِہنٛدِس کھیٚنَس مَزَس پٮ۪ٹھ عدم اطمینان ظٲہِر کران چھُ، بہٕ چھُس یہِ سنجیدگی سان نِوان۔ بہٕ چُھس تِہنٛدِ تجرُبہٕ خٲطرٕ پُرخلوص معٲفی پیش کٔرِتھ شُروٗع کران۔ پتہٕ، تِہُنٛد لُطُف یقینی بناونہٕ خٲطرٕ، بہٕ چھُس تِمن فوراً اکھ تازٕ سوٚن پیش کران یُس سانٮ۪ن اعلیٰ معیارَن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ چھُ کران۔